بنفضل نمشي الحفلة، عشان تمشي تغير، تغير الجو و بتسمع الموسيقى و الحفلات ترفه ليك شوية، تغير ليك النفسياتك يعني، لكن المباراة نحن ما متعودين على المبارة و ما قاعدين نحضر المبارة نحن.